ɔta nasʋ tsinyezɛ li alɔdi kpekpe ɔnodʋ amɛ, ɔlɔdi ɔni du kinʋ dzo ɔnido ayinyezɛli, alo ɛsɛbi ewle dʋnʋ ɛsɛbi ewle, ɔmtɛ bʋ amɛ, ɛsɛ kɛbazɔ nʋ yɛla bʋaba nʋ ʋwolowʋ alɔ alo ɛnikele ntɛla namʋ ɔdikpɛ ɔnidʋ, ɛdʋ inyezɛli ɛbebi nɛfuɛdita, ɛdʋ inyezɛli ɛbebi nɛfuɛdita, nɛfuɛdita nasʋ nʋ ɛbazɛ ɔdi ɔnido inyeli kɔnazɔ ɛvʋ nʋ ʋtalɛ ɔbʋɛ nʋ ʋwolowʋ ayalɔ. Inudzo nʋ ɛfuɛdini la mɛsʋ nʋ abʋɛ nɛfu ɛdini la abʋɛ kʋ ɛsɛbʋɛ, ɛsɛbʋɛ ɔzɔ nʋ ɛfʋɛdinibi abʋɛ mazɔ nʋ ɛfʋadini bila abʋɛ ayilienʋ inʋdzo nɛfʋadini la ɔmaba nʋ ʋkʋkɛ ɛsɛbʋɛ ɔzɔ nʋ ɛfʋɛdini ɔmabanʋ ʋkʋkɛ, ɛbasʋyi laka ɛbazɔnʋ nidzʋnʋ nizinye, alo nizɔ ɛsɛsisi nizinye, ɛsɛ lafa.